تصور کٔرِو، اگر بہٕ سُپر مارکیٹَس منٛز چھُس، مےٚ چھِ خٔریٖدٲری کٔرمٕژ تہٕ بہٕ چھُس ادا کران، تہٕ مےٚ چھُ احساس زِ مےٚ چھُ گَرَس منٛز پنُن بٹوٕ مٔشِد گوٚمُت۔ بہٕ وَنَس تِمَن افسوس، مےٚ گوٚو گَرَس منٛز پنُن بٹوٕ مٔشِد۔ اگر تُہۍ مےٚ یہِ سمان دِیِو بہٕ کَرٕ گَرَس منٛز آن لایِن ادٲیگی۔